Chacha, tú te piensas que semus izionarius! Enga pallá: la gorra, la boina, la fedora, el vaqueru, el panamá, la chistera, el gorru, el bombín, la visera, el sombreru de copa, el sombreru de paja, el cascu, el turbanti, el kepi, el sombreru de pescaol... Á, güenu, i tamién el gorrinu pala ducha.